أنا بجد انسانة بتشرب مية كتير طول عمري ، وأنا صغيرة كت بشرب تلاتة لتر ونص بجد بس الأيام دي قللت ف بقيت ممكن أشرب اتنين لتر ف اليوم بس ستيل دي حاجة كبيرة